التعليم في وقت هاذي ظبت بيها بيش يكون مهم دي أكثر حاجه في الدنيا هاذي هى الثقافه و التعليم الثقافه و التعليم هى أهم حاجه بطباع إذا كان أنا ما نكونش متعلمه حتى شويه و متثقفه حتى شويه راغم ما نچمش نعيش في الدنيا هاذاي مانچمش ما نخليوكش أصلا دي تعيش.